इथियोपिया देशांत वेग वेगळेा पद्धती आसात। इथियोपियाचो लोक नवे वरोस सेतेंबराचे एकरा। तारकेर मोणीतात नाताळांचि परब जनराचे सात। तारकेर नाचून गाऊन आनी जेवण खाऊन वांटून। तिं मोणीतात जेजूचे ऐप परगोटनेची परब जनराचे। एकोनिसवेरे हो लू मोणीतात इथियोपियन लोक हात। देऊन सलेम म्होनोन एका मेकाक भेततात इंजेर। म्होनल्लो तांचा उन्दो एका मेकाक वांटून तें इस्तागोठ। वाढोतात हे जाउं असा इथियोपिया देशाचे तोदेो पद्धती।